מייקראוועיווס זענען דא צו שנעל אנווארעמען עסן פאר א מענטש. סאו מ'נעמט די עסן און מ'לייגט עס אריין אינעווענדיג און מ'צינדט עס אן צווישן די צוואנציג-דרייסיג סעקונדעס האט מען א גרייטע ווארעמע גוטע עסן. סאו ס'איז דא צו מאכן זיכער אז אונז האבן גרינגע אנגעווארעמטע עסן.